<noise> menurut sa tong penting skali untuk kuliah tuh karena sebenarnya kuliah itu bukan tentang tong pu jurusan saja tapi banyak skali yang tong belajar sperti bagaimana nanti di dunia kerja seperti belajar bertanggung jawab mungkin yang mungkin di SMP SMA itu sudah tong su belajar tapi kalo di dunia kalo misalkan di SMP SMA itu tong masih banyak diarahkan begitu belum benar benar kaya tong pilih belum terlalu inilah belum terlalu atas tong pu keputusan tapi benar benar kaya macam tong pilih berdasarkan apa yang guru arahkan atau apa yang orang tua arahkan tapi kalo di kuliah sini tuh kaya benar benar kaya tong sendiri begitu harus putuskan dengan tong pu kesadaran diri trus kaya macam tong yang bertanggung jawab sepenuhnya begitu atas itu perkuliahan atau tong pu jurusan seperti kerjakan tugas juga kadang contohnya seperti macam <noise> kalo kerjakan tugas itu dosen maksudnya dosen tra paksa paksa kumpul kapan kumpul kapan dari ko kalo ko mo kerjakan yah silahkan kalo ko tra mo kerjakan ko pu ko harus berani terima resikonya jadi kaya penting skali kuliah itu karna blajar hal hal yang itu benar benar tong sendiri harus belajar tanpa di arahkan orang begitu jadi atau mungkin <hesitation> yang sa paling banyak dapat itu pastinya tong belajar tentang tong pu diri sendiri selain mengenal trus benar benar pilihannya tuh diatas kitong pu tangan sendiri begitu tong harus apa <noise> <hesitation> memilih sendiri tong harus itu kaya dengan secara sadar begitu harus punya kontrol dengan kitong punya disri sendiri begitu <noise>